इथोपिया की संस्कृति के बारे में हम्मे थोड़े कम जानकारी बा। लेकिन फिर भी हम एकरे संस्कृति के बारे में कुछ बात बतावेके प्रयास करब। इथोपिया में इसाई और इस्लाम के साथ-साथ ओर अनेक कई धर्म निवास करेले। जेकरे साथ जेकरे नाते इहाँ के संस्कृति में बहुते विविधता पाइल जाले, और इहाँ पे अधिक से अधिक भाषा लगभग सत्तर से अधिक भाषा बोलल जाले। धार्मिक विविधता हउवे के नाते भी इहाँ कई उत्सव बाटे जौन मनावल जाले तथा इहाँ के कई परंपरा भी बाटिन।